Po, e mbaj mend kur më ke thënë për udhëtimin tënd ideal në Islandë për të parë dritat e veriut. Është ende diçka çë dëshiron të bësh? Mund të jetë momenti i përsosur për të filluar të shikosh detajet.